امم القوة الخارقة اللي ممكن استخدمها ما ادري في وايد يعني بس ممكن اني اختار الطيران الطيران هاي شي يعني خيالي وشي ان ايه ممكن اتواجد في اي زمان ومكان ويخليني انقذ الأوادم الي احبهم والشخص اللي احبه وبيكون افضل يعني من اني اختفي او اني يكون في قوة خارقة تقتل احد او جذي فأتوقع بختار الطيران اي الطيران شي زين ممكن مثلا اذا في احد احبه يتعرض حق خطر او شي او احد بيقتله او موقف محرج او اي يعني ما بيكون فيه حدود للزمان والمكان فباخدها وبس خلاص بينحل الموقف او اذا يبغي يسافر يبغي اي كل شي ينحل جذي